الحيوان اللي يمثلني أفظل هو الطائر، أحب شعور الحرية والطيران وأحب أستكشف الأشياء الجديدة، الطيور تمثل التفاؤل والقدرة على التحليق والتحديات وهذا الشي أشعر أنه يعكس شخصيتي كما أحب أكون محاطة بأصدقائي مثل الطيور اللي تعيش في جماعات.